<noise> <hesitation> Raha hoe hagnanjaka planety tany hafa zany izany a ara-dalàna mi satria ansena olombelona mi zany a no misy ao agnatign'ny univera, de tany ty koa efa maro loatra olona mipetraka ao agnatiny de raha hoe raha tokony ho izy zany de magnaraka fenitra sady ara-dalàna mi zany le mifindra planety hafa.